أكثر موقف غريب حصل لي في حياتي <hesitation> كونه يعني <hesitation> عرفت اللي فما ناس <hesitation> يعني حسيتهم اللي هم قراب ليا ومن بعد <hesitation> تبينوني اللي هم أعداء مش هم قراب، يعني كانوا <hesitation> يعطوني في فكرة إنهم أقراب، ويحبوني والكل، وهما كانوا يكرهوني للأسف هاذي يعني حسيت -بال- بالحياة وحسيت بجهة أخرى من الحياة اللي هي غريبة، غريبة.